Wo banbanso bala. anu doan eh kokun do dora akai ye. bae ben so okundo wa ben. so orobo waka ra ka ton akai neru. so baban somo bala sai ban odo oka jen chana o chana. oka chana ochan chana o chana yian so wen owino fima or owinyo fifima kokundo bae ben. kokundo bae ben sai bae wey bae owekunba ra nah owekundo a ben a niye sai bae ra bae okofunba ra fiera eh ta weehru ko a nu fima. anu no fifma. nukuni fimah. Lamoru ko anuki noh a nari. aowe ra dadan anuki ni. wa nara. Aru ma nanu. bae ba kai jo rai sima. the way o tite oboru odoyo. alaeye bey Bo tite oberu njaye. owo wala dorenu. wa wala kpa njaye. wa chu mmu ye tite. wa kparu. abo Abo ju bira mu. ma kpa njayo ko onee ar abelae bae ju lamaru ko odoyo ka chu ngor abelae. kason binae. ka siri kalae. kara orogo. a chu tima ton nsinyo. kwo afar a timarin sin yo a tima pun. raka jo otor ju jurayu kor owa mo tin ponse. mma meru weeh nga wee wee ru obaro momo. rinmomo ru but obamo. Anuko kai na ra owekundo njunye ka tanka. kia kor obolo ra doru owanoni eh. saba mi nma na bodo ni. oka see talli tee owekundo ko owa yo na bodo nai. na nukuni noni. rin momo njun noni so odoraye ja bae odora ju yansan bidoni. o chuwa adenyo juen eken wo dole yan yan jira ru. anu raka na odoyo a chi chi ba.